الصين <hesitation> عندها ثقافة عريقة جداً. تتميز بالحفاظ على التقاليد، مثل: الفنون القتاليه والطعام المتنوع والإحتفال بالأعياد، مثل: رأس السنة الصينية. كمان في فلسفات مهمة زي الطاوية والكونفوشيوسية.